उस्तरा का प्रयोग उस्तरा दाढ़ी बनाबा में काम आवे उस्तरा में रजड़पत्ति काम में लेवे। एमे रजड़पत्ति को आधो भाग काम में लेवे। एक रजड़पत्ति को आधी करके इसमें लगाते हे। उस्तरा से दाढ़ी बनाते हे। और दाढ़ी बनाते समय गालों में टूप लगाके दाढ़ी बनाते हे। जिससे गाल साफ होते हे और कटिंग करते है तब भी उस्तरा का प्रयोग करते हे।